Wa ɲuso mahibio obɛ ɛnian se wa to muse ani zun han to muse <hesitation> yanni wa buɛ un hia n ma woro mu han o o canma ɲianna o vɛsi nɛ o zan yɛ ni besinna ni kulɛru sirtu ni besinna matete ok zɛrɛ n mana a a ɲini mi wara abe n we bo n vanlesi tonu bewa mɛ yɛrɛ tena zun oro n de mana ho hiawa ni curulu mi ho tonu so hiawa mɛ n lara n yɛrɛ na abe n woho tonu nɛ mɛna o yi na ho na mi yi cu ho a nana wa mi yi cu ho a nana wa mi tɛ'ɛ wɛ o tonu so a wese tete n na mu assurance so a voila